<hesitation> Fomba mampizanona satellite ambony akegny ndraika alongany sarotra bi araha handainga fa sy de mahay an'zany za, sy de mahavoa an'zany fa zareo astraunote no tegna mahay an'zany fa za longany tegna sy mahay e.